Nogo chathainoknikwtal chamungrok swnamna bagwi kaham khe uansukna nangnai tei kotorkwtal manwirok nangnai. Chip rok swnammani shongmani raida tei taktik no naiwi naikhe belai kheno nangkukmani kok saimanwi mano. Chámung chámungni nangkukma manwirok jephru chajak degar tei kaham chámung manwirok chámungno kaham khlaio. Kaham khe masala buphang tei masalarok bai khe kaham khe chaplaimani belai nangkukmani kok. Pwtharmani kokbo belai nangkukmani kok tamni hwnba nukjaknai chamungrok chámungno kotor khlaio. Jora bai jora khe shongmani raida no swnamwi tei swnamwi tongkhe abo kaham wngwi thango. Chamung thwngmani phwrwngmung naiwi eba clach naiwi swrungmung teibo kotor wngwi mano. Saabaar tei chubamung bai nogo chámung chánairok chamung chamungni tẃiphang manwi mano.